lo sɛro dju'a nɛ yɛrɛ abe sin mɛna ma tete ho a sumaro muyɛna un wara sumaro be abe he wa twin ye soumara tore boni dɛ o tonunɛ soumaro we sɛ ɛseke co we womu ɛseke na we womu unbɛ lara bwa soumaro we sɛ tonu nɛ han farafinan twin mu boni ma tete to ro tawe aro wa a po hɛ na sɛrobia cruru